अ द्रोन् बुन्ग्न थन्गुब्ल, द्रोन् फर गुबुन्-गुबुन् रिखम्नि ऐअ, जै फर द्रोन् फर दप्स् <hesitation> जुन्ग् केमेर फित् खलम् नने, दप्सिजगि अअ नने, गुबुन् दप्सिजगि अइनो नने, जुन्ग् जैग फर्क द्रोन् नि अफजबो, केमेर नि अफजबो, जुन्ग् नैन ऐअ। अर् द्रोन् फर दनिअ गुबुन्-गुबुन् रिखमो बक्सने जै, अर् अर्मि फर बैदि-बैदि <hesitation> जैगेओ बक्सने जै, तेरे द अर्मि फर गौनि देफेन्से निदक्से बक्सने जै, तेरे द द्रोनौ ग्रे नने, इनो नने जैअ, द इस्तुर् फर्नौ जिद द्रोन् क इनो नने जैअ, ब बे द्रोन थन्ग् नने, इस्तुर् फर्नौ कएओ थन्ग् नने, बे बेरुफु ये, बे बेरुफु नने, कोह खलम जैनि तकै, जिन्ग्नि सोल् जर थन्ग बबु जैअ, अर् दप्सिजगि अअ नने इन, जुन्ग् इस्तुर् फर्क सिगिन ऐअ, अर् बे निफ्र जुन्ग् गौक रिख खलम ऐअ।